Piim um kas rõõsk piim vai hapupiim. Hapupiim ummakõrda või ollaq ka keefiiri nime all, sis um veidükese tõistsugunõ. Ja sis um täüspiim ja laih piim. A hapupiim um muidoki hapu, tuu põr-, tuuvõrra um sis tõistsugunõ. A muido, rõõsk um sis rõõsk. <laughs>